المؤسسا الخيريا هي الهلال الأحمر االتونسي, الهدف متاعهم تقديم المساعدا للناس في حالات الطوارئ والكوارث, سوا من خلال توزيع المواد الغذائيا, ولا تقديم الإسعافات الأوليا, نعتبر هدفهم مهم على خاطرهم يعاونوا الناس بأشد لحظاتهم, ويوفروا دعم إنساني في وقت الحاجا, وهذا الشي ساهم في تحسين حياة الناس, ويخلق روح التضامن في المجتع.